Ndreto aby ñy karazany ñy fanantanjahatena: -ñy laboly. -ñy baskety. -boly.-ñy tenisy. -ñygolf. -ñy box. -ñy rugiby.-ñy volay baly. -ñy krike.-ñy tsinjaky.-ñy hokey.-ñy snika.-ñy natation. -ñy sikilisima.-atiletisma.-judo.-karate.-taiekondo.